﻿Wuji ya pidi, ƙunji wuji yapiɗi nƙoma ɗuula. Maa ta duula ƙera waani tukkujiko shikju, maa ta shuɓa kera waana mandi shinaani tipiira, ƙushira shi ƙera yun merje yiippaa ƙera turun tuƙui peneng maa ta duula ƙera yu merje ƙa yippamo ƙenwa kpaɗɗo merjee ƙo ɗoi ƙaar wa shikkum. Yabongii kuma ƙpaniji ƙa shaabi in yaɓogii mara ƙpanjim ƙa shaabim ar yu ɓure ƙa shaabim. Kera wa ɗuyo <hesitation> ko la ya soojo ti pidi yu bure ƙa shaabi, <noise> ela, kunni muɗok kpanuƙo yaɓong'i. Warje ƙa kumbili ɓure ni, i kpanan yabong, to in ma kunji paaro ma <hesitation> wem ar kpanu iya ya bong shaabim, kiji furo shoojen i akpaniji yaɓong shaabim. Ke naaƙo wa furo shooje yiiƙo ɓure ka shaabia? a yiiji ɓure ƙa shaabim, peneng she ɗuyo, she lo yashoojo, lo ya shoojo kuma penuƙo shaabi shin paamun mar wattu shele nong shin kpattin ta wattu nƙayu shin lauwiiu nkputto wiini <hesitation> shereppi caƙƙa doƙni, caƙƙa ƙunji wuji npenui ƙupiira mo chai, ƙupiira ɗuula npeno ƙupiira shin wuji. <noise>